Ël Bangladesh al e ün cit stato ch'al e li dauzin co cun co chiel al Pakistan e a l'India, al e famus për i bai, i bai dël ventre e për i flauti, la müzica faita cun ël flauto e i serpent ch'a sortu da le ciotole e pöi al e co famuza për i templi ch'a sun ën la giungla e ch'aparten-u a le vecchie religiun